أيوة أذكر مره أو مرتين سويت نفسي مريض لأنه كنت ما أحب المدرسة ، كنت أجول لأمي بطني عورني وكانت تاخذ الأمر بجد في هديك الأيام ،كانت فرصة لي إني أستمتع باللعب أتابع التليفزيون ،بعض الأحيان كنت أحس بالذنب بعدين ، لأن المدرسة أكيد مهمة لكن كانت يعني <hesitation> حجة.